صحابي يقدرو وصفوني كشخص عندو الكلمة وكتقدر تعول عليه، حيث ديما تنكون حريصة باش الوفاء بالوعود ديالي. وتنكون ندير لفجهدي باش نحققها ليه دايماً كنحاول نكون صريح وصادق مع الناس، وكنتعامل مع المواقف بمسؤولية و بواقعية